<noise> ''Pinatà", <noise> io gn anisan'ny fomba amam-panao mapiavaky an'i Meksika. Io moa zay da <noise> fanamboara <noise> bolla <noise> taratasy nitsakotsakoa da <noise> atao minday ny boriborin'ny tany; da atao minday sary kita ho mariky ny fangalà ny fahotà fito.